الطريقة بسيطة. بعطيك طريقة التحضير. أول شيء بتجيب ماء مغلي بتحط ملعقتين أو ملعقة في من القهوة المطحونة في كوب أو في آلة القهوة إللي تبيه بتصب الماء المغلي فوق ال -القهوة بتترك القهوة تنتقع لمدة ثلاث إلى خمس دقايق. إذا كنت تستخدم قهوة مطحونة يمكنك تصفيتها بالمصفي، وبعدين خلاص بتصير عندك القهوة جاهزة بتضيف سكر حسب الرغبة وخلاص.